Home, lo del ChatGPT <hesitation> a mi m'ha sorprès, ho trobo brutal, no?, o sigui, li pots preguntar pràcticament qualsevol cosa i et contesta, una altra cosa és si el què et diu és correcte, però una mica la impressió que tinc és que, en general, contesta bé i em sorprèn molt.

Doncs mira, m'agradaria molt saber tocar la guitarra bé.

L'accés a pràcticament qualsevol informació de manera immediata.

L'apreci: quan aprecies a l'altre, això és recíproc, no?, hi ha un repreci mutu, potser aquest, no?, aquesta és la la base de l'amistat.

Mira, em el trobo d'un, diguem, el que a mi m'emociona dels castells, perquè en allà veig alguna cosa preciosa que fem entre tots, és allà un un individu allà és rellevant, la importància, el castell, esdevé quan tots nem...

Home, doncs que el regal del llibre, no? Trobo molt bonic, no?, que, o sigui, la rosa també, però regalar un llibre, ostres, trobo que és una cosa molt especial, no?, un llibre. Està molt bé, ho trobo especial.

Ensenyar català als nouvinguts, això, perquè estimo el català.

Mira, a mi, els pòdcasts de ràdio em fan molta companyia perquè, a casa els faig servir, o bé quan, evidentment, quan estic sol i, per exemple, cuino o faig alguna tasca que no em requereix massa atenció, i també el faig servir quan condueixo, quan vaig sol en el cotxe, m'agrada molt, diguem-ne, escoltar programes...

Doncs mira, a casa, amb els meus fills i amb la meva parella.

Compartir un pa amb tomàquet amb els amics o amb la família és una de les millors coses que es poden fer a la vida.

Bé, un ambient relaxat, familiar, proper, tranquil,